اني لو عندي القدرة انه اتحكم اتحكم بعلاج اي مرض لان اعتقد هالشغلة ممكن تفيد يعني العالم ككل انه تكدر انت تعالج اي مرض اي امراض تمر اي هذا تعالج اي انسان تحسن من حياته بس اذا تتحكم بعقله هاي شغلات مالنرجسية اعتقد يعني شنو اني اتحكم بعقول الناس ما يعني شغلة مابيها معنى اني ليش ليش اريد اتحكم بعقول الناس خلي اتحكم بعقلي اول مرة وبعدين يعني انه الواحد شوية يفكر بعيد لو الا يكون اناني بالعكس واحد انه يكون عنده القدرة انه يعالج اي مرض شغلة يعني هبة ربانية اذا صحيح صارت